dhubi tunen yaani won ishin manishithun woom dhidh jirthu reality tun yaani wonsun wonsun woom akasithii woomthun woom dhugathi woom jirthu dhub won khona khona chaffu armaa armaa thaa berre berre hinkhadhuu wonth khona khona birr hinkhabdu chafun tun chafum yaani dhirbuthun dhiii ijethuu womm dhugalethia woom inamaa bhekhu woom dhadhin bedhu woom umaa bedhu wom akhana thana